Wasser, einfach verfügbar und ohne großartige Nebenwirkungen.

Ich schwimm super gerne, einfach aus dem Grund weil ich da mein Kopf abschalten kann und die Schwerelosigkeit zusätzlich die Gelenke nicht belastet.

Schwierig zu beantworten, ich find den Reitsport super spannend beziehungsweise bei Olympia die Schwimmdisziplin aber jetzt aktuell schau ich beispielsweise Winterolympiade.

Weihnachten wird bei uns immer als Fest gefeiert und Ostern gibt es ma en Frühstück.

Im daylie Buisness in Form meines Anwendungsentwicklers zur Unterstützung meiner ticken Systeme.